Ny kolera manga maizina indray aloha a, fahafantarako anazy a, kolera hafa manokana mintsiny, a kolerana <hesitation> ohatra manome <hesitation> halahelo izany e, sady ohatra misaona izany ianao amin'iny kolera iny. Izany aloha ny fahafantarako anazy io.